Ny fomba hisitrihan'ny biby sasany mba hiarovan-tena zao ohatra le <hesitation> izy miova loko, mampitovy loko amin'le tontolo manodidina anazy zany izy amin'izay ohatry ny hoe tsy hita, ohatra hoe reny tanalahy ireny zao manao an'izany, de misy konko le misitrika any ambany tany, misy le mihani-kazo, zay ihany izao no fantako.